لازم تهتم بلياقتك البدنية، أول حاجة لازم تعملها انك انت تشجع نفسك بنفسك. لازم تنزل الجيم. وتحدد اهدافك وشوف انت عايز ايه. وايه الشيب اللي نفسك توصلك، <hesitation> فكر في الهدف البعيد برضه. انت لما يكون جسمك حلو ومتناسق هاتحب نفسك وهاتحب شكلك. وهتخلي عندك بنفسك. بص على الموضوع على انه شيء ممتع مش شيء انت مجبر عليه. ممكن مثلا تاخد حد من صحابك يشجعوك في اموضوع دي. وخلي الموضوع دا روتيني في يومك. ممكن برضه تدخل ف مجموعات يشجعوك تعمل الموضوع دي. وكافيء نفسك لما توصل للشكل والشيب اللي انت عاوزه. فااهتحب نفسك بالطريقة دي اكتر.